Kalo kite sayur musiman tuh enaknye sayur godog. ame sayur godog ada paya tuh. Kita beli paya gitu, kite peret gitu. Kita ulek-ulek tuh bumbunya gitu. Nah kite kasih santan, kita masak gitu. Kita rebus dulu, kita buang air gitu. Kita masak nih, tirangin lagi gitu masak. Ini sergodognya, nih. Nah timpalan sayur godog tuh enaknye ama semur jengkol kita beli. Kadang-kadang kita beli ayam juga juga dikit itu. Makan tambahannya semur ayam, ama kerupuk deh tu. Dulu mertua kite tukang tupat tuh laku banget deh. Tupat betawi. ame semur jengkol, ame semur tahu. Orang-orang kalo pagi-pagi tuh baru beli ke rumah laku banget. Pada ngantri belinya tupat, mertua kita dagang tuh. Tupatnya enak banget emang. Bikinnya enak banget sayurnya, medog banget sayurnya. Sama <hesitation> semur tahunye juga kentelnya juga. Enak banget, semur tahunye jengkolnya juga. Kentel, enak banget. Orang-orang pada beli-beli di situ tu ame mertua kite tuh.